Injo nakke pakasannangi nyahaku, e punna rie mo ntu mae kanre-kanreang sannangmi nyahaku, oh apalagi punna rie mi dikua nasi goreng manna njo taua alalo tala kusalai mintoi, tapi punna nganuma njo kanre-kanreang kungai a <hesitation> biasa injo mae basso, <hesitation> gado-gado, <hesitation> punna mangi isse injo anganre a, injo pole kanre-kare nu kungai ia, eh gapurung, manna mamo kunjo mange nakua taua ndeke rie mae gapurung, a limbang kamponga a, e lampa kumange i, iyatoppasi njo na nganu nyahaku kah nu oh sannang punna nakua taua maeko nagnre gapurung, punna nganrema kusarring gapurung injo inrangku nu maenga kubayara ku kaluppai i, jari punna kanre-kanreang iya minto injo kungai, punna <hesitation> kanre-kanreang anu intu mae dumpi-dumpi nu tala sannaji kungai, iya to ji njo nomor serena njo nasi gorenga rung gapurunga, tapi punna nauami urangku <hesitation> maeki nganre barobbo, nu tala sannaja garobbo gapurunga nomor serrena, injo pole na punna kasannangagku njo punna lampa a dakka-dakka, tala pole lampa dakka-dakka motorri injo mange. Tapi punna lampa a dakka-daka pada njo mae a lampa a dakka-dakka nai di gununga, lampa a njo mae a dakkai rung urang-urangku, manna njo pole tallung jang, limang jang paddakkangku lampa nai, nu tala ku pisaringi, kah nu sannangki addakkai mai kunjo naik injo <hesitation> a daki gunung, tapi iyami njo punna <hesitation> lanteki rate boh gammara kamua ntu pole dutte ntu naung anua, <hesitation> pemandanganga, <hesitation> biasa punna bangima ntu njo rate, nu ansu anreja kusarring di pikkiri <hesitation> anua masalah iya.